Dipenni chi si voli diri cu lu tèrminu "armali". Sulu li mammìferi? Si è d'accussì, mi pari ca tutti li mammìferi hannu l'occhi. Po èssiri ca la taddarita nun ci vidi pirchì sacciu ca si movi grazi a na speci di ràdarri. Fora di li mammìferi, pensu ca ci sunnu armali ca l'occhi nun l'hannu. Però nun vi sapissi diri quali sunnu.